GPS moa zany de karazana ahatran'ny hoe traceur kely izay ah, de fitdiavana zavatra very izy io raha ohatra ka nasianao ilay GPS ilay zavatra anao very, ohatra hoe telefona, izay ihany.